Aipota tei ko reyapo ikavi va se eh seropei, sekireima aputu tei jaema aipota tei ko nde misi rai yepe eh mboki mi ño Pemiari o ani pe pekiriria mbate seve se sekirei ma vi aputu paraete jaeramo jokua ayu aiporu peve